Mimba covaya jeisupeva jare guira codornis japonesa kuareta jae tata oikatu ipuerevaera oime yave ou jovaiso reta ikireiye jou paraetete ani ikireiye mbae joureta jaema kurai ipire opa oyepoepi oyemocambio jaema ipuerevaera ani ara jou vae o auguiyeara oikua iru va ikirei jou oiva jukurai ipuere vaera oipi jouvaera oipivaera jembiura